Tikai, aurua, autul, aivat, ailima, laptikai, lavurua, lavutul, lavuvat, avinun, vinun ma tikai, vinuna maurua, vinun mautul, vinun maivat, vinun mailima, vinun ma laptikai, vinun ma lavurua, vinun ma lavuvat, aura vinun.